Sueed kañum duu ɓuuɓol mun ɓuri heewde, naange ana yalta kaa ana fanɗi. Ñalawmaaji maɓɓe duu, daɓɓi mbiyataa ɓuri heewde illa e juutɗi. Kaa wakkati ɗun waylititto non. <hesitation> Banngal metteyoo oo, sikke fuu walaa hen kañun du ñalamaaji muuɗun tawan ngaldaa. Won nde tawataa ñalawma ana juuti ɓurde jamma.